أنايا نفضل <hesitation> الماكلة لحلوة الفيها السكر كيما القاطو كيما الباطيسري كيما شحال محاجة جي حلوةحتى الياغوغت نحبها بزاف أنا لحلاوة لأنو أنا ماعنديش السكر ومانيش مريض وماعندي حتا حاجة الي تخليني ماناكولش لحلاوة علاهادا كيتشوفني ديما نشري حاجة مسكرة